E ɗun woodi botte jannguki hiisa, gam jannguki hiisa wallitay faaminda jannde science e technology, gam yahugo yeeso duuniyaaru. Duuniyaaru jooni science e technology kanjum yahinta duuniyaaru, <hesitation> to ɗum jannga hiisa boo, walaa no watta goɗɗo faama science e technology, so hiisa ɗo mari daraja.